Ya heleyak darangwak te, tu dara mborote hayakaroho. Ya tebu ne obamau, ya laknira ya ese balawaya. Tu ya lakni, ya weli'amau. Ese balawaya huan, hya huna leloy suliyaa. Tibawaya mani obamau, ya hufuu, <noise> ya wele ama balahuan, yahuna ya tepdarane mewohin nira. Tipwohin darane me balahuan, solya lakni kanamikama, ya mik yak daraneme. Yak daraneme leyhuan ya, hunawaya ande tebu ya <hesitation> siki eme leloy, solya hunawaya nelehuan, ya <noise> na way fulamas hukyak daraneme nira sulya busuuk. Ya busuk huan, iteke. Iteke huan lehuan'no, ya tebu ne obamau, ya laklaknira ya wohi latoo. Ya mana, ya woil toyamana huan sulya. Tafale e, ya tafale leke <noise> waamnis emeu letewa. Oyse, yak mulalaina ikariya huwa ara maka huna esan anin makatip darani nira, wa makatafale. Makatafale darani nira, ya tebu leke. Lihuan le matana bukleloi, ya hili, ya yuku. Ya yuku lihuan, ya ayamale te, ya laklak nira ya surura. Ya uhuna ana ilakni ambra darane, ilakni ambra darani huwan. Ikese balawaya, ikese balawaya huwan, iroho. Iroho ime iroho esalene e sarungra, o idak leu eme idebu <hesitation> idebu leloy. Irohi me haiidak mainik ew wainisakolante, wa idebu saikin. Idebu saikin leloy iroho, iroho taike, manike ilakni eme momotote. Momotote me sul e roho saikin eme bobote e roho saikin leloy. E roho sefu manikahe ikese loto ya mana. Idafale'e, idafale mela ilaknira i iyoku. Iyoko huan irai namma, a huaime amra inamma. Lihuan lo iyaka umradarane neno, iyako umradarani nino, habaki hou um. Sarungrate yakui inamma umra ime, yaruhusifnika hou um sarungra.